Maro roahy <shushes> ñy raha ilà ñy pasiporo. ilà ñy pasiporo fa io ñy maha olom-pirenena an-teña. ilà eñe. fa iñy ro misy ñy raha mikasikasiky an-teña. ñy fiavian-teña ;ilà eñy lafa teña andeha hifily ;ilà avao koa eñy lafa teña andeha an-dafy añy.